Karazan̈a lasôsy haiko bôkà amin'ny fandokisan̈a koà: sôsy beshamely, sôsy blanshy, misy koà sôsy poivra fo. Abôkà eo misy sôsy bôlônezy, misy sôsy tômaty miaraka viandashe in̈y zen̈y, karà zen̈y.